:Mor :on po :soon'+ :eh 'wluh-a 'de en 'nyene 'nyene dha-dih, <hesitation> :yee' :mor :on :taa dii-deh-a 'nyi, :yee' 'dhu-dih wlu, :mor :on 'dhu-dih' wlu :eh 'beh <hesitation> :an no :klo, :klo, :klo 'de :an 'nyi-' dii-deh, any :zorn :mor :on 'yle :on 'de :klo, :klo, :klo en mu 'de :yi en 'ye deh di, jorwor: wlu 'dhu-dih, <hesitation> on se-ih kplen 'dhu-dih :yee' en :se-' :on yubo 'i, :mor :an 'bhorn :soon'+, :ka soon'+-a yubo: nyor, :yee' :mor :an 'bhorn <hesitation> en 'ye 'on yubo :yee' :an mu-ih wlu 'dhu-dih 'de en dii-deh: 'nyi 'da, :an mu-ih wlu 'dhu-dih.